Ny fomba fifandraisan'ny samy amboa ndraika tsy dia hitako hoe ino loatra ny fifandraisan'i zareo reny fa rehefa sendra mifampivorivory iny zareo a dia iny zareo mifampivovoa eo aby zany rehefa sendra mifampivorivory aby marobe iny.